Ma cumincé 'na giurnà bin faita prima dë tüt deve fe 'na bela culasiun, la culasiun al e 'na coza ëmpurtanta e pöi, sai nen, döve anche vëdde co deve fe, se döve andé ën gir, se döve fe cuaic travai, se döve ëncuntrete cun cuaidün, comuncue döve cerché d'urganizite la giurnà al mei